Qora rang haqida o'ylasam hayolimga yovuzlik keladi. Chunki <hesitation> biz yoshligimizdan ertaklar o'qiganmiz, har hil multifilmlarni tomosha qilganmiz. Ertaklarda ham afsonalarda ham qora rang yovuzlik rangi hisoblanib kelgan. <hesitation> Menimcha, shundan bo'lsa kerak miyamizga singib qolgan.